Jaeko jau aveiño ta ko ɨ supe jare jauta vi iru mbae jaɨ reta aguiyeara vuata seve <hesitation> ɨ esa kua ɨ ko ome vi yande <hesitation> yaiko aveiño vaera <hesitation> yanderete ikavi aveiño vaera aguɨyeara maratu yaiko